À mi m'an dito de usâ a spassoietta da denti fin da piccin e fâ di movimenti in çircolo a-o conträio de quello che me divan à scheua. Se ti fæ avanti e inderê, o pâ che no nettezza ben i denti. Aloa l'é megio de d'ato e sotta, sensa fâ prescion in scê zenzie pe no fâle sanguinâ. Ancon oua me lavo i denti coscì.